<hesitation> bi ye ndɨn ɓut na, meye ritkɨni do kat kɨni <hesitation> ɓe ghan té daga chɨni lemet yi sar pokin nyi ɓe gha kat wok koye ritrit kɨ nkarng féna mwa gha kat shitchɨn koye ritrit ko nkarng féna mwa ko jep féna mwa mwá chin makaranta ko ritrit, ghá tong zum nɗɨn wok féna kɨ karng féna mwa mantang mu kat che kɨ mát féna kat, yit'ar bi mwa dungdung ka yil ko ne gurm po gyi nyi ɗang gha té kadang yaɗang ritkɨni be gha kat shitchɨn ko ye ritrit, gha kat shitchɨn ka ɓe mu be mu ji mu lep ke, ner kɨ bi mwa nang té mbi pipi bun ɗoɗa, ko ka ɓe kadamg yaɗang kɨ bar mbi gyigyi té gha put ko gha gyi di ɓe a gyi ɗang ba ko té ghan ɗo gha put ka gurm mwa ɗo mwa ta komtak gha put ko gha gyi bi mun ɓe mpi me gha puɗi, ɓe gha ka lakɨ po kɨ mwal na mwa kɨ mal na mwa kɨ sher na mwa kɨ mwa té toh komtak a mat lap nyi mun, toh gyi ɓe gha ni ko latɨné gha kat pida be gha langsar yil ka lang sar wok féna ko gha ni gha chin bi koye ɓút na rot <hesitation> ner mwen ɓe goce yaɓe le té, mwen ner kɨ gyi kɨ bi mé pi ɓun yil rit ka. Ɗang ritká kɨni ɓe mwa lap go don mwa tong pi ɗa mwa yal mwa, mun gurm ɓe mun ngo dundun kɨ ɓut ka, mpiɗáɗaká ɓe ghan po rot kɨni nté toh ritkɨni ɗo katkɨni ɓe ghan tɨné meye mwa ji mwa pɨn dyém lep <hesitation> pi funu mini ghan ko kadang gha kat pidá ɓe a met pokin kɨ mbitang fena ɓang, kat piɗa ɓe kobo sit nshɨk ɗoda ɓang ɓe gha iya kat gantang che pyetpyet ko ye gha tong gyi kɨ nkarng féna mwa. Nkarng féna mwa mwâ kat makaranta ko mwa chin ko mwa tang mbitang ka pi ko meye ritrit <hesitation> mol na mwa mal na mwa, mwá kat ko mwa se nshɨk na, mpi ye cɨn cɨni ɓ kaɗang gha kɨ nɨka ɓe dakyir ɓa ni gurm fa mwa mwá ji ɗer gha kus, ɗang yaɗang kɨ pɨn ken pitong che gha ko ɗap gha shang ke lok, ɓani nkarng fa mwa ji ɗɨr gha kuma mwa lerit ke gha ɓang ko mwa se mwa se to mwa shwe mwa se to mwa shwe tom shi gha ɗe, mpiɗáɗaká ɓe po le kɨné aha té kaɗang yaɗang kɨ mat mun kɨ buri fana ɗo kat kɨni, ɓe ghan té dɨde nyi pen pɨpiɗa ghan ka be nyi pɨn shitchɨn koye ritrit ɗán ko kaɓe mu kat koɓo nyi sit sar yal nyi lekɨ ke ncha ko mu kat mbise nkarng mwa wok because kaɗang wok ɗang mbise gyika ɓe nkarng mwa Ter nyoktu, wok ɗang mbise gyi ka ɓe akwai nyoktu ner kɨ wok fa, mpiɗáɗaká ɓe ritkɨni ɓe a kat yitar ko na a kat mbise a kat ɓɨɗamwa through biya gha po lap kɨni te meye, meye a ka aha, meye a kat aha ɗang toh rotkɨni ɗoh kat kɨni ka, kaɗang déde kɨ le té eh poshi da mégha ɓe ko son kɨ ni rang eh ɓe kɨ ji ko nyi bar ména ko son rangeh ɓe kɨ ep ghan ko nyi ro ghan pi ghan po rot nyi mpi mbi epep mwa yit'ar mwa gyi dungdung nyet nen ɗang nen ɗo kɨ ɗap gha kaɗang nen ɗo lɨ té gha yal ka pi ghan po tong nyi ka ɓe ghan ɓe gha yal ka, kaɗang nen ɗo lɨté a yal pi ghan po chen shitchɨn gyi ka ɓe gha ran yal ka, ɗang nen lɨté gha yal ɓe gyi ran yit fena ka ɓe gha yal kwat ko nyi ɗo sake pɨn shitchɨn che ghán bi ko ye lang sar ghan gyɨ mpiɗáɗaká be, duk bi a po chin ni ɓut ɗi ɓe gha man tɨne nen ɗo nyi kɨ kome yowa nen ɗo lɨté ga pi gha gyi Nen kɨ lɨté megha kɨt chinyi ɗo nyi ma ɓe gyi kɨ man yit'ar ko nyi bad ma ko, eh nkarng faɗa mwa mwá yai mwa bar biche kaye kashigha ɗang rit kɨni ɓe munté meye dɨde yit nkarng mwa mun ko mwa bar bɨche ko mwa ni ɗidér ɓe jap funu mwa mwá lemwa kɨ yit'ar rɨtrit mwá yit'ar kurmut kɨ nen ɗɨder ɓe mwa ɓar mbi lang sar, koye mwa lang sar goce mwa ɓang <hesitation> goce lɨténɨ wai né lap kɨ peput ritka bɨ eh <hesitation> shishi shɨ gurm shɨ gurm, goche kɨ mwa kat piɗa ɓang ɓe chedɨr kɨ wok, mwa chedɨr kɨ nkarng mwa mwá, mwa bad mwa mwa ke mwa ye bar nɨ mwa ye hotel mwa mwa tong ka gyi ko mwa chedɨr tɨné wok biche gyi ɗu leng té ɗu be ɗu ji nwok ɓe ɗu cherang eh <hesitation> goche har da ko ɗɨm dam piɗa ɓe ko lu ɓe bwót ka, goɗa ngo kuku gak, gha ran ɗar ke lu mol gha mwa kaɓe lu ye pugha mut yit wun tɨné <hesitation> gha po ɗar keka, kwalm fa dole ko gha yal ko a lap yit'ar kone mu mwen ner nyi ɓe mu kat kyinpye, because kaɗanyaɗang a mwen néng yit'ar rit ka nyet ɓe kyenpye kɨ lepo, <hesitation> rit kɨni ɓe mu ɓar go koye mwa mwen ner yit'ar kur mut kɨ dɨnen, pɨn shawara mwa nshak ko mu mwen kakwap kɨ ɓiye dɨde po rot kɨni ɓe mu se kyinpye kake bi mun po gyi nɨ ndin yil, gha leng ɗa kɨ ɗel ɗoɗe zɨka ɓe ritkɨni ɓe mu mwan ah ko at least ni bi nshɨkgha ɓe dap ɓang, pén shawara nshák ner sher mwa né mwen mwa ner kɨ mwen pɨpi gyi nbi bwón ɗa mwa ɗe, ɗang wu pɨn shawara nshak ka ɓe kaɗang kɨ le wunɨ sar gaklis ɓe wu met ɗoɗa npi goche ngo kul mal té komtak wube wuji mu chi a'ah ɓul gyi ka ɓang ɓang ɓe le wun sar gaklis ɓang ɓe wu ran nikɨné tɨné wunpo chin bi ritka ka kɨ bút, ko ko lokochi ɓa ni nkarng mwa po ter kɨ nyin, ɗang mpi mwen ner kɨ siyasa ɓa ɗap shal ka da dun putol.